Dité tiàko <hesitation> igny zegny ny hitako hoe sady mahasalama agnahy igny e sady afaka ataoko rano fisotro koa koa igny e, tsy vôtery ataoko siramamy fô kafe zegny mamparary lohagnahy zegny <hesitation> mihignagna agnanjy.